toh fuddan wodugo sedda ni lett don mari furdotta lumo mei boona ma cede sai jahaa laara ko himbe wala partudu mei ko haa wuuro mei saijaha mo a andi himbe bedon naftira be hundu mei sai jaha soodaa ha bandu fere ti'en gaddaa cede sedda toh himbe soodi sai hoosa ma cede en jaha sooda sai dwsaa riba mei non-non riba mei don dhoodi hander mama mei non-non non-non har lumo ma mauna